मनुष्यन में आनुवांशिक बदलाव के बारे में हम्में कोनो खास जानकारी नाहीं बा। हम्मे नाहीं पता बा कि एकर का परिणाम होई। <hesitation> एही नाते इ उचित बा कि अनुचित एकरे बारे में हम कोनो टिप्पणी दिहल उचित नइखी समझिला।